Kovela kopuyngwo tattaka hyen karu omkwa. <hesitation> Trau'k toa. <hesitation> Joong tetsu, New Yorka hyen kumkat kaoma. <hesitation> Londona kumni. Tokyo hyen kumkat le tsanve kaoma. <hesitation> Parisa hyen kumtum kaoma. <hesitation> Dubaiya kumnga kaoma. <hesitation> Beijinga hyen kumni kaoma. Parisa hyen kumni kaoma. Los Angelesa kumni kaoma. <hesitation> Sydneya hyen kumkat. Romea hyen kumni. Moscowa kumkat. <hesitation> Berlina kumni kaoma. <hesitation> Mumbaia hyen kumtum kaoma. <hesitation> Hong Konga hyen kumni le tsanve kaoma. <hesitation> Rio de Janeiro hyen kumtum kaoma. <hesitation> Singaporea hyen kumni le tsanve kaoma. <hesitation> Cape Towna hyen kumtum kaoma. <hesitation> Torontoa hyen kumni le tsanve kaoma. <hesitation> Le Seoula hyen kumni kaombo koni.